Undiman bañaan ací cosan. Cosan dí cíwu <hesitation> uneeji fok ñaano ñaan mbiyank mëneem ţí dëloŋ dëko kay. Fok cosaan nind duŋ cí babúka pí banuŋ bí mëncí bí mëncí. Fok këwín dëko mëneemank kúu búka pibanú. Á cosan <hesitation> dí bañaan cídink ţí jamano dí kay fok bañaan dodul kaduŋ pënţënk bañaan waŋ ţí uwín njí. Manjakul bañaan kame buţ manjaku ká undiman cúu cosan und duŋ. Ndukanda ndëtëmbanţën duŋ fok wund kacëli bañaan umundu kawín buţ bañaan banjakú cëli tí cosan bukal wël. Bañaan kacëli ţí umundu.